Yes chicken can chicken can recognize a owner a can know a owner in ley way that you will bring la chicken up like my grandma chicken my grandma when she ready to call la chicken she only use ley samon cup when she shake it shake it when she shake ley samon cup knack it la sign we wii see ley chicken neh running coming and apart from la one I na chicken coming to my grandma because she having chicken she have plenty chicken in ley so when she in ley yard leh that ley chicken neh will come all around her all around for her to even catch it can be easy for her like ley day she want to eat some some of some of them a can be easy jeh how she shake that cup all lor them will come around she will look among and then take ley one she want to use that day to eat that day.